﻿Ekibuuzo eki ekinaaza kugambaho kiri kumbuuza ngu kwega endimi nyingi kiboniire nka harinye omuntu? Ekyokugarukamu kyangye nikirizingana nokugira ngu nayega endimi nyingi kiranyaamba hamiringo ezi ezinaaza kuheereza. Kwega endimi nyingi kiratuma abantu batacenga ahu ndaruga, abantu baaba batacengire ahu ndaruga tibakankwaata kubi habwokuba ebi ndaba ndagamba biraba birabateganisa kumanya ahu ndaruga, kandi ekindi ndakora abanywaani bingi, ndaza mumyaanya mingi omwihanga ryangye ngambe nabo beyongyere beyongyere kunkunda habwokuba nagamba orurimi rurashwa norwondeijo muntu, turanywaana, kandi kiranyaamba nokubona emirimo habwokuba ahu ndaza ndagamba orurimi oru baramanya kugira bankunde.